Masiifa jei haɗata mi ɗaanugo kanjum woni bojji ɓoosaaji Miɗo yidi jooɗii e kaɗo, kono miɗo ngoodi jooɗi e rufii nguurndam ɓe. Yimɓe ngal, moƴƴi njangde nde njula e baabaaji, ɗiɗo miɗo wayli. Ko ɗum waɗi miɗo heɓugol hulnude e kaɗo.